والله أنا أكتر شخص ليه تأثير على حياتي هو أبويا ،ابويا راجل هادي بطبعه حكيم ميقولش الكلمه إلا وهو عارف هي رايحه فين و ده بقي ليه تأثير كبير عليِ حتي لما تيجي تتكلم معاها في موضوع ياخدفتره عشان يرد علشان يبقي عارف هيقولك ايه والمناسب ليك و المناسب للموقف الي أنت بتسأل فيه